Rô Irlandy in̈y zen̈y, koa fa ten̈a tradision-drô ohatra koa fa lera mariage rô in̈y man̈ano, tan̈an-drô zen̈y afatotro de amin'ny a- riban araiky zen̈y rô ai! Simboly in̈y zen̈y simboly ny hoe firaisan-drô. De aviô kà rô in̈y de misoete rô, man̈ano seremony àby zen̈y. De in̈y riban in̈y zen̈y tsy miala feky, fa mipetraka fo.